komiði sæl og verið velkomin

í sumar heyrum af hvalreka á Íslandi kíkjum á h m íslenska hestsins og förum í og nú verða sagðar

það eru örugglega flestir sammála því að sumarið stórum hluta landsins

hafi verið gott og hiti mikill það stefnir í að árið tvö þúsund og nítján verði það heitasta á jörðinni frá upphafi mælinga hitamet féllu víða um Evrópu í hitabylgju sem gekk yfir álfuna í sumar sums staðar voru metin bætt um allt að fjórar gráður júlí var heitasti mánuður á heimsvísu síðan mælingar

náði til Íslands enda var mjög þurrt og hlýtt í sumar á flestum stöðum á landinu þótt það sé svolítið eftir af árinu tvö þúsund og nítján stefnir í að það verði heitasta ár frá því mælingar hófust hækkandi hitastig á jörðinni tengist mikilli losun koltvísýrings út í andrúmsloftið segja vísindamenn þeir segja samt að þeir geti ekki tengt þetta sumar beint við loftslagsbreytingar en það gefi vísbendingu um næstu mánuði og ár óvenjumarga hvali rak á land í sumar reynt var að bjarga sem flestum en margir þeirra drápust því miður eftir að þeir strönduðu það kemur fyrir að hvalir endi uppi á þurru landi þegar fjarar það er mjög hættulegt enda lifa þessi dýr í sjónum og geta ekki andað lengi á landi

rak á land á Löngufjörum á Snæfellsnesi í júlí þeir lágu of lengi í fjörunni áður en þeir fundust þannig það náðist ekki að bjarga þeim um fimmtíu grindhvalir strönduðu í fjörunni í Garði á Suðurnesjum næstum hundrað björgunarsveitarmenn og fjöldi sjálfboðaliða hélt blautum og reyndi að losa þá þrjátíu dýrum var á endanum bjargað það er ekki alveg vitað af hverju svona margir hvalir strönduðu á Íslandi í sumar en verið er að rannsaka hvort skipasiglingar og hvalaskoðunarferðir hafi ruglað þá Íslendingar tryggðu sér samtals sjö heimsmeistaratitla í hestaíþróttum á h m íslenska hestsins í Berlín í sumar

mótið var haldið í Berlín í byrjun ágúst þar sem keppt er á íslenska hestinum hann hefur fimm gangtegundir

en flest hestakyn þær heita tölt skeið

brokk stökk og fet á h m var Ísland með fullt hús í flokknum skeiði þrenn gullverðlaun unnust í flokki fullorðinna og ein í ungmennaflokki það var Jóhann Rúnar Skúlason á hestinum Finnboga sem kom sá og sigraði hann var langefstur í flokknum tölti og hreppti hann og Finnbogi sigruðu líka í svokölluðum fjórgangi en þá má knapi velja fjórar gangtegundir það var þriðji titill Jóhanns á mótinu því hann vann líka í samanlögðum

íslenska liðið vann líka í annað skiptið í röð sem stigahæsta landsliðið gleðigangan hápunktur hinsegin daga var haldin í ágúst í henni kemur lesbíur hommar tví og trans fólk intersex fólk og annað hinsegin fólk saman ásamt fjölskyldum sínum og vinum til að staðfesta tilveru sína og minna á baráttumál sín gangan hefur verið árlegur viðburður í Reykjavík frá nítján hundruð níutíu og níu hún fer sífellt stækkandi en í ár fagnaði hún tuttugu ára afmæli hvað fannst þér skemmtilegast gangan á Íslandi var lengri í ár en hún hefur nokkru sinni áður verið og atriðin hafa aldrei verið jafn mörg hingað til hefur hún verið í einni langri röð en nú þurfti að skipta henni í þrjár lengjur áður en lagt var af stað þar var meðal annars Gunna og Felix og margt fleira gangan endaði svo í Hljómskálagarðinum þar sem gleðin hélt áfram það var hörð samkeppni í júní þegar fór fram í Japan keppendur ýta sér áfram í venjulegum

þannig það er eins gott að fara varlega og vera með allar hlífar